Aon, himidifikatera zen̈y amin’ny resaka amin’ny tsiko izy zen̈y karà ty zen̈y ataony. Karà karazan̈a karà fomba fiasany vapôrizateran’ny ran̈o in̈y fo zen̈y izy. Nasian̈a ran̈o zen̈y reserivoara araiky mivadiky vapera zen̈y irano in̈y baka io amizay ze mandeha amy tsiko amizay zen̈y zin̈y aviô.